La urtima cosa ca mi manciavu è un beddu piattu di pasta a furnu cu abbunnatu tumazzu e cascavaddu. Autri cundimenti eranu cucuzza, funci e sucu. Pi cunchiudiri ci misi tanchiedda di picanti. Solitamenti la pasta a furnu si cucina cu lu capuliatu di carni, ma ‘sta vota fu cucinata senza carni. Macari accussì è bona si si sannu mettiri li giusti spezî.